Ñy fomba famonoa ñy bolo: -Ñy fampiasa ñy fitaova famonoa bolo; -Manahaky anizay ñy tômôbiliniñy ñy pompié reñy. Ñy pompié natao hamono bolo, fa laha i ro bolo kelikele tsy ilan-teña pompié fa teña avao afaky manondraky rano azy soa ho maty i, afaky sindrahy fasy ko'ey, rezao iaby ñy fomba famonoa bolo.